ஜப்பானிய உணவு எளிமையாகவும் மிகவும் சுகாதாரமாகவும். அமைந்துள்ளது சுஷி சாஷிமி ராமன். டெம்புரா போன்றவை ஜப்பானிய உணவுகளுக்கு. மிகவும் பிரபலமானவை அதன் உணவு கலாச்சாரம். மேலும் அதிகம் மனிதன் சுவைக்கின்ற உணவுகளுடன். மிக அழகாக உள்ளது ஜப்பானிய உணவு உலகில் மிகவும். பிரபலமானது அதில் சுட்ட உணவுகள் மற்றும் குறைந்த. எண்ணிக்கையிலான பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி. சுலபமாக சமைக்கப்படும் உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ளது. சுஷி சாஷிமி ராமன் டெம்புரா போன்றவை. ஜப்பானிய உணவுகளுக்கு பிரபலமானவை. இவை சோயா சாஸ் மற்றும் வெறும் ரசாயனங்களைப். பயன்படுத்துவதன் மூலம் வண்ணத்தைக் கொண்ட. கூரிய உணவுகளாக உள்ளன.